أول شي قد يخطر في بالي بإني أكون جاسوسة، أو إني أكون <hesitation> لابسة <hesitation> ملابس سوداء بالكامل <hesitation> من بداية لنهاية <hesitation> جسمي <hesitation> إني أكون قد أستخدم السلاح بشكل متقن بشكل <hesitation> زي ما هو متعارف عليه <hesitation> كالأفلام، أو <hesitation> أعتبر نفسي كإني بفيلم.